Náh rchiglazruca tïé becw-tïé becw ni, lamaa ni rzarumaa, runruca chineruca lamaa, brooru rac' ramaa, nuru zhnez, <hesitation> rníérumaa dizh, ziega bích per maru rchiglaza becw.